Chuko nan min chuku anin ra chuku listo ruhua ba run' min 'ngo chubbe ñan tukumin chubbe tukua chuj, ni listo ba chuj ni tukumin chuj nitaj si o' chuj kanun 'ngo si kanun tukua chuj, taj si 'ngo ngwi nej taj si 'ngo chuku baj ni chi'ñanj chuj bin bbe chuj si niin chuj si ta'bbi chuj si ka kisto chuj, si tukumin chuj tukua chuj bé ta ta'nga' ta bin nga sikúj ta bin si 'hiaj sikúj riñan anaj sikúj si uñan 'hiaj nungwej sikúj, ta si listo ba nungwej chuj anin ra nungwej chuj ni uñan aché ngwej chuj baj chuj anaj chuj hio'ój ni ta bin si sa' 'hiaj nin' chuj si si ka'bbe kata' riñan 'ngo chuj riñan a'ngo chuj, si kata' riñan 'ngo chuj ni ka'anj a'ngoj chuj ni si na ka'bbe nari'ij kache nungwej chuj, sani maam chi'i si kuñan anin ra nungwej chuj ni uñan 'hiaj nungwej chuj ta nukuan'an aché nungwej chuj, ni taj si ri nanej ngwej chuj maam chuj si ba ba 'ngo chun ta kán chiá nungwej chuj, ro' ni ni'in nungwej chuj si ñan ta ta kan chiá nungwej chuj ni naj naj aché nungwej si anin ra nungwej chuj.